Tomi ekkitinai ɓengel am tukuko keke, aran nii me soodai keke mai pamarel daidai mako sai mi vad'enamo hado keke mai, sai mi viyamo o joga hore keke mai, sai mi veyamo o yaɓa kuɗɗe mako ha feda keke mai odinga talluki oɗon wailita. Mimbo sai mi joga karia keke mai ha ɓawo miɗon turamo oɗon yaha yeso miɗon waɗanamo saiti. nonnon to'o dilli seɗɗa seɗɗa sai mi yofamo milara ko'o wawai nonnon-nonnon har owawa. min waɗa hande be jango hosai'am bana sati go'o koh sati ɗiɗi seto'o wawi